हाँ पतरोगिता से भैर निकन अर डिजिटल दुनिया से अलग वॉन्ड भोत ज़रूरी वोंदु यु हमा मेन्टल हेल्थ अर व्यक्तिगत जु समबन्ध वोन्दा उते मजबूत करदु अर योक नियमित रूप से ब्रेक ल्योन्ड भी भोत ज़रूरी वोंदु किलेकी उ स्ट्रेस ते कम करदु अर हमा इमेजिनेशन ते बडोंदु ची।